Pues ne kanin newa todo el tiempo kiuwi san kikiowtok nochi tiotlak kiuwi, kualka pues si tona, pero ya tiotlak yaya kiuwi, o si amo kiuwis pero si sewa, a pues antes si melahka antes todo el tiempo sewaya, iwa kiawia, iwa pues axa yayomopatlak, porque ini año ya melahka yotlapatzmik, demasiado otlapatzmik, amtes amo otikusarowayah abanico, axa inin año otikusarohkeh abanico. Amo okachi, axan sí melahka otlaxotlak.